البنك هو مؤسسة ممكن تكون تجارية أو خدمة حكومية بيتم تداول والاموال من خلالها و أنشطه مختلفة لتمويل مشاريع مختلفه تجاريه ولا عقاريه ولا تعليميه ولا علاجيه حسب نشاط البنك ودايما بتكون العمليات دي فيها فوائد للبنك.